Kua tembiporu ikavi, tambora jei supeva, kua ipu vaera öimeta guinoi ipire, oñemuata kavita, kuare yakuata, jkurai noyendu vaera, kua oyeporu oipota rupi